<noise> tib bëg par dzekna zak gioꞌn gikma tiene ke sënmu loxna sënmu ganeꞌc̲h̲ lad diꞌt nak diꞌt c̲h̲uslo gitsgikma par siawu lad x̱its, xka mod dzekna c̲h̲ak xgobiaꞌwu pxiꞌd, dzekna lëꞌ gikma c̲h̲ak xiaꞌn wen.